Ny atao hoe fampakaram-bady tonga lafatra amiko dia ny fanaovana izany araka ny fomba rehetra fomba amam-panao malagasy, ohatra mandeha ohatra ny soratra de aveo indray mandeha ny vody ondry dia mifarana amin'ny mariazy, ary ko miaraka mifaly amin'ireo havana rehetra sy ireo izay nangatahana mba ho avy amin'ilay fety.